ଇତା ବହୁତ ଯେ ଦିଲ୍ଚେସ୍ପ ଗହାଣୀ ହୈ ଜିଏ ଥାର ଇତିହାସର। ଚିଂତୋ କୀ ଉନିସ୍ଵୀ ଔର ବୀଶ୍ଵୀ ସଦୀ ରହେ, ଇତା ବହୁତ ହୀ ଵିଶାଲ ଔର ବହୁତ ବଡା ସାମରାଜ ହୀ ହୁଆ କରତୁଲା। ଇତୀ କିଵେଂ ଭୀ ସୂର୍ଯସ୍ତ ବହୁତ କମ ହୋତୁଲା, ଔର ଇତାର ସାମରାଜ ବହୁତ ବଡା ଫୈଲୀ ଥୀଲା। ଇତାର ସାମରାଜ ବ୍ରିଟେନ, ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଯା, ଅମେରିକା ଅଂତ ବଡା ବଡା ଦେଶ ରହୀ ଥାର ସାମରାଜ ଫୈଲୀ ଥୀଲା। ଇତାରୋଂ ଇତା କୋ ବହୁତ ଫୈଲା ହୋତୁଲା, ଇତାର ବହୁତ ବଡା ସାମରାଜ।